<noise> Gris de mô o, <noise> karôlé e, <noise> gris air français, <noise> bleu d'Overgne a, <noise> monstère a, <noise> pantôveka a. <noise>